الصراحة كانت مادتي المفظلة في المدرسة كانت التاريخ، كنت احب أكتش-إكتشاف الجصص أش-والشخصيات المهمة و الأحداث التاريخية خاصة في عمان تاريخنا ملئ بالجصص الملهمة، كان دايما يثير فظولي ويخلينى أبحث أكثر عن ماظينا، وكنت أحب التواريخ وأسمع عنهم.